<noise> Laamorde nde ɗum mahi nder ndungu ujune e temedde tati e cappande jenayi (thirteen ninety) woni jooɗogal laamu arandeyal ngal Joosiyoŋ.